Ne ele xixia me ya, nyawototo ku gbeƒoƒo kpoe kpatsa na xixia ɖo, ela teŋ vava me be, ewoe le yiyi ye eva do go fiafi ɖewo nu le afiɖe. Nyaɖe kokoko anɔ asi wò ye agblɔ nɔwo ou soit ye kpɔ ŋɖe, woade se ɖe nɔwò, ya lɔ nɔwo le huma be ein ne me yia nye magblɔ o, eɖadze, vɔa ne eva gbɔ va aƒe mea, ye gblɔe le fima tsɔ dzi agbewò le fima vɔ ne egbɔ va aƒeme ya va toe. Ta matem nɔ xixeme be yeanɔ nyawo toto me teee kaka yia oun oun wo me nɔna akpa ɖeka kpɔna dzɔdzɔe nɛ o. Ya bi viɖe, ya gba va dzɔ viɖe. Nenema xixime le yema loo. Enyo, xixeme be nu ye xɔ va, Mawu na wò ne exɔ va, gbã, ela to ame dzi. Amedzi kpo ba to nɔ, ameɖe kpoe ya tsɔe nɔ. Wò ŋutɔ wo dziwò, wo dziwò ye menya ŋɖekpe o, vɔa Mawu ye tsɔ nɔ, ne eva le tsi voa, ne eva tsɔ, Mawu ke akplɔwò be to amema dzi, ye me ye ava nyɔ le be nuya nuya kpo Mawu nam ye ya, tsɔ to ameya dzi ye me kpɔ enuya, sigbe leke ne yesu Kristo va ɖe mì le xixeame nene loo.